Umum isa igurbɛn unerwi ki idzowe izuwa ra anera ubinkutsu ubɛn unerwi ki iku arherhanga za adeyiwe ubin ku dama unga sa iyuibɛn uner sa <hesitation> nya unga adzee na anyanguwe ubin ku udamu unerha umɛn iwumɛn na umbɔ rherherhambɔ ingimi, ungo uba ubenu uzi ude yikɔ unpa ubinkpurkpi uku udama ungo, tɔ ka maa mukpɔ ngge itsuumum sa iguibɛn inya abɛrɛ ha ungwɛrhu ubin kpi ki iwura kɔ unera aba awea ru ubin ku udama unga unga bena aba asɔm unum adaka adza a umum amɛnakiha ubinkutsu, iba iwumɛn na iri abiha ka iyike adɔkarimi ha nu upfungmɛn, tɔ umɛn si ikpomɛn atsuwa rhɛrhɛra mbɔ. unum angwɛ umjɛnabi abina abee umɛpn iyike adɔka ra tsi di rhɛrhɛrha ke unum ba angwe umɛn ubemɛn iwu ubina nying tɔ umɛn si dee izarhumɛn urhɔnga ngge itsu unga angwɛ na adzamɛn amɛn ki ha umɛn ki iyike adɔka iwerubin ize, ungo uba uweru biu siyikɔ ndɔkango asi wea ubinkuze, ngge ha itsu umum ingɔm abirabɛ ka sasi ibemumbɔ inyá unera awuri idamɛn aba ni inyà ungo uwuri idamɛn aba ni inyà ungo uwuri idamɛn umbɔ ayisa na arusa na ayika ungo nu ubinku ha ungo ku ni ibee unya abɔɔ Ivangyɔ umbɔ atsu ubingh adzee, ayihe aɔka birabɛ ka shimbɔ ru udi ubingha, abɔɔ adzee imang, abɔɔ ashisha aboɔ atsuke umbɔ ri imesa ngye itsu umum iga ibɛn inbee iwuri nyaka abɛrɛ ha ni iyike adɔka imang mang zi iwɔkum mi ingɔm uboi karharha ri imesa unumkpi in ki igha uboi mi ini ingu uvarea utsi ni itsim uwekpɔɔ umum ini igu ikermum itoma karharha umum mi ingu <hesitation> ivang yɔ umum igú iyormum si ikerngge ivangyɛ umum ki igha uboi, umum ini igú ugɛɛ ka atsuwe irharha ri iyormum ni ikeru uboi ha bivangyɔ ma ko inasi igham, inba ihwɛng gɛ a koru boi ni mesa numa, umɛn ki iwuru imesa tɔ umum ni igu ma inasi igham idi igu iyornum ki ikerngge ngge itsu umum ingɔm uboi karharha duk itser iyi ha umum ki izi ba si wea uboi iki igha unuma isaki ingu iyormum si ikerngge ru ni ijue dai mi igɔm ijue karharha bɔr ubinkpu ha umum ki ingɔm kishoo unga awu aberh kuma unum ingɔm itaya unga Sa igɔm itei aberh iba zizi udɛma ivangɔ izi idzurh ba ingwedten ni ikaya ke ikay itai ivang yɔ umum idzurhi ndzee umbɔ atsuku udzou, mbɔ ba aterha ka koyi umbɔ atsu mɔ rhurhum aterha ke koyi ubingha ka mbɔ ayata atsuku ubingha aberha ba agɔng keni koru obioha, irhee umum ni ibee ikikorunga umbɔ ba koru ubosa sa inbee uboi wurwika yɔra aker si bem uboi kawu kuleeu ba, ivanggyɔ don ba wuha kawu kulɛɛu hanɛ sa igha igu unga si idzina iyormum ba, sai wɔlɔ kayora wu kerketawɔ akoru udzou nim atsu ugbɛɛ dzurh na toma adzaa vimi ha tɔ isai ingu amenam aba <hesitation> wuru utsindia kukpengkpeng unga ba si wea uboi ha iba inya agɛ umbɔ ishaa idɔna nɛ koabin kase nnpiri idi gha unga wu dole mi igha ama awunboi unum mi iga nga nggu amena nying nggu agɔm ubin ku ha kɔ ku tsu umum ingge umum ingɔm uboi domin unga saka adzin iyormum afina Tɔ ra adúmɛn umen ki so iba ingu isha umbɔ ka atiri, utɛ ba agu umbɔ amar umai ko amar imar ungo inya atei ki ikei na arhi awuse amar unakutserh use uwakutsa umbɔ ba amar unatukserh utsa utei wuha ko agbashia azi mɔ sa za zurhe ungwenga gɛ tɔ unga ba sen abang uwɛrɛ iwu utsɛn ngwɛmum, nimi ha duk utei wurwi ka gbaashia aza kɔrh una, una wu ha umbɔ ka mar, unga ba seng abanga unga ba awu utsen ngwenga nimi-nimi ha ba a seng a bambɔ utɛ unga adeyiwe ugɛ tɔ ukarngo wi fa <hesitation> unabu wani nimi hai umbɔ ba abeng ungwɛ ha cɛ ung idiki ake akei azi ighɛta ru iyambɔ una ha kuma sei ga umbɔ utɛ una ha ga umbɔ ina ha sei mɔ sermbo iyikambɔ ba, fei mu sei irherha ungwe borhe una ha azi uirho Nimi nimi ha ivangɔ akoi ivang yiya uwe ha za akabe utɛ na ha izɔm, utɔwe unya abema nimi ha ko utɔ́ itser yɔɔ yi izɔma unga ni deyiwe gɛ eh unga abema unab unga ni ikau nimi ha ko utɔ itser yɔɔ yi izɔma ungani deyiwe ugɛ tɔ ungwɛ̃ abema una ha degeskiya kuma unga adeyiwe gɛ ɛh unga abema ga uzarhu umbɔ kpi unga ba ba atsia ni ivang yirye umba ka amɛ̃ ifufuna tɔ ungwɛ hã unga adeyiwe tɛ gɛ kai ninbee ri iku utsɛm inbariiya ko kuma tɛ ideba unga ungo ku uweɔ nu <hesitation> ungo ku ku uweɔ ni ivang iyiha kudee kú unga utsɛngo uba ri iya ugwe ha ba abemunga tɔ ivangayɔ umbɔ ki, utɛ ungwe ɔha ki kpo utɛna ha gɛ tɔ ungwɛm kabe iku utsɛnga ba mi iya ivanguɔ umɛn si sa ifamen izɔm kirhee ivangyo utɛkpura dee gɛ tɔ, uku ubin kwɛlɛ ba, uku ubi kɛlɛ ba uba kũ ku bango, umbɔ aku utsengo kakuwa, ivangyɔ umbɔ saka aku utserha ka zi nu ntsuka, nu nyaka ungɔ di zi ushiba gɛ, umbɔ kpura ku utsɛngo ba gɛ tɔ irhirhɛ umbɔ ai iku utsengo ka kuɛ umbɔ umbɔ ai diya wa umbɔ ungo nu ntsuka, utsu bawe umbɔ aku utserha ka kwee za agwɛɛ ri iya ungwɛ ha yede ku ha kɔ umbɔ kani ikori ifuna ru uda akora bina kase kuma ubɔ akore una ha si ihwenga sai una ha zi ni iya ni iyanga Siihwengmbɔ adoka ra awiya bba sai. ungwe ha afunu una ha za ahweng una ha ni iyanga udiku kɔ umbɔ ka ni dɔsa na afuna adɔka isha ha, kuma utei wɔɔ ba ka adzurh unaha uteiwusei si izia ba seidei uteiwɔcɔ azi nu una kuse za abewe ungwenga uma kuse ama eteuwɔɔ ba ka dzurha una wɔcɔ, baa ikarha akarha ba iyui ki iso ki ingwenci uzarhamum bɛn ivang mi ikora abina ki irherhe, abi uzarha mum awu ki irheirhe nimi ha, abinakɔ umum ki kore si idzurhɔ usu ake ivangyɔ atesm nggu ayisum sa si igumbɔ ibɛn aba tsi ni ivang yɔɔ umum iba imaa imesam, inyai, imesa mum inya ki hakɔ ibuui isesum kiciiir iffuri itsi imesa ipfipfuri. itsi imesama ha amanga kɔ amenan ka tiri ibaru iya kuma ki imaa imesa yiha ubvurhmum adze zezerawɔ anangkɔ ki itiru uzarha nggu abirabɛ ka ayika umum, adzesa umum itsuwa Unga mi iguibɛn karharha anangakɔ amɛna kani iba vi iya uzarha nggu abɔɔ arherherhambɔ vyikambɔmn uyikakɔ sosai, za atsia ivangyɔ ibibia umɛn umɛn ni bee wu utsindi kuze ungo inya imensa ivanga umɛn ni iyũ ni iyati <hesitation> kan ibɔɔ wato icita umɛn sa zi nyangu <hesitation> ivɔɔ iyar ikpangngge iyar umɔ umɛn a ikposi imang iyike adɔka ra adia rherherhake, igioya abin, koru seruse, ra anang ha, unum sa ayitha nga umɛn sosai, ungo abirabɛ umɛn ki nasi itsimɛn umbɔ umɛn sa ikorumɛn abina bin kirakɛ umbɔ sa si ikorumbɔ ngge itsu imum ngge kai umum iyuibɛn unum ayikanga umum karharha har unga unga ba tsiavi ivangyɛ isisesu iwu izezarangge abele ba anyanga anum itser umbɔ anyanga umum itseraumum itɔ mɔ ha ikorum abina karhe rhake rherhehake ngge itsu umum adzaa umum ijeeyiryɛ nuku atsindi kirakɛ ki ba idzin uba yiryɛ anegwar rharhe rhambɔ afɔrh idzizina admbɔ anegwar na ni irusa gɛ ah uwehe akpo imang ri inea adzi uba uwele akoru gusenga adzin uba nimi ha awuwiwe unum awu ijee num ngge idzaa unum ikora abinakɛrɛ ha Kuma aweramum rherhe rhambɔ birabɛ umum ki ni izarha birabe bɛn ivang iko ungo uz iminɛ zi unya umɛn ngguna umbɔ kuma awu bika ze, birabe nu nu utebe mbɔ sa agɛ kai abele uwaye uzarha mbɔ uze uze rhambo uze kowende ivang kuma ungo nasi iyuɔ unera <hesitation> arherhi iveu ko arherhe ubin kusei ubin kurki kusi izekɔ uza rhamen mukɔ umɛn izarha si iguɔ umɛn ikɛyi, izi azerh nu uteu kwele ko ubin kuse, abim ki ha umen kini ikore ben ivang umɛn bɛ nang uba ifɛn num umɛnbɛ na anang akɛlɛ ikora arherhe hake unum ki ikora arherhe igham ha da umum ki kperu ama ije num-ngge ifɔrha umum ra abina kɛlɛ atang ikpawa ikpawa iso umɛn iuyang gɛ umɛn si ihwengmen use ikpawai ikoru gusengge ishaange idze izi idiku song? Ijee-num ngge itsu har irherhe num kina inbek ngge itsu ngge aze mi itarwɛɛ indzee unum ni ijee yi ha unga unga ka ni ikora umɛn na abin kirkɛ wai umɛn imɛ ba abira bɛ umum ki ikore abin ngguna umbɔ irherhe afɔrh ikorhu ubin adambɔ ashimbɔ ru ubinbo ru nyaka unum ka atsuruwa utsindi miiwura kpɔ ngge itsu umum ngge kai mi, unum akorunga umum abin karharha abirabɛ umɛn ki ikora abin ighau ngguna umbɔ umbɔ bɛ irherhe Ashimbɔ ru ubin kpu ha umum ki iwura kpɔ umbɔ irherhe aforh ikoru idzee itsimbɔ ra arherhe-num runyaka umum ki ni idzeeka, ngge itsu ngee unum akorunga umum biu karharha kpurkpi amɛ mi indze irherhe kpɔ nu upfunga uhweng amɛ umum idze itarwɛɛ ru unum ivangyɔ ungo inyaɔ ubin kurki ungo unyá ungo uside ukorungo ama unum aku ijeeunga ka yika ungɔ aku ijeenga adzaa ungo itsoi yirye kude ukora kpɔ anang kira akɛ ungo kunya ungo side utsiɔ mɔ unum na aku ungo ude utsi a birabe si imɛ ungo ude uhwabo ngguna umbɔ ijee-num itsu ungo ugbuba umgo nggu amerabika amorh bika gɔng, gbuba ungo, ku ungo zi ni inang yiryɛ ungo si ikorungo utuni izizia ubinkutsu ijee num ki iwu ngguna ngge itsu ngge aze mi itarwɛɛ indwɛɛ unum var akɛrɛ ha abɔɔ ka kpembɨ ama umum ina ibek unum na aku umum tɔ itser kora abina rherhehake ngge itsu umum ngge aze ni itarwɛɛ inzee unum ivangyɔ abɔɔ umlei ikau urhonga ama ubingha zi maakpɔ ru utsindi ama unum na tsurhuwa umɛn utsindia umɛn igha ishorumɛn, imerh si ifermen, si ifeungge umɛn abina arherherhake ivangyɔ umbi akau urhonga nggu uwɔɔ Ungo unya ungo ukum kujiir nu ubvui unanga unga duk na wuijee-num ngge itsu mum nggɛ ira abin kɛrɛ aze umum itarwɛɛ idzowe unum nimanu indzee ivangu nu unga, bɛn ivang yɛ umum ki ikoru ubinkpi ku si iwekpɔru utsinsi umum ingu amɛna ni ida ngge itsu aze umɛn indzowe ivangmɛn ruunum indzowe amen umɛn ru unum kirakɛ ki idzowe unga iguibɛn unga adaka akora atoma umɛn ngge itsu ivangɔ uzarhangɔ uba si izeikpɔ nggu unum nimi ha unum asi ikoruwanga ungo abin kirakɛ awuru utsi ndí. ungo uba udzeekɔ ivangugo udzekɔ amɛngo au unum nimi ha unum iganga ayiya kanya ungo ra arsindia rherherhave adzidzopa ungo ra atsindi a rherherhake ai ifɔrhanga ungo ra abo abi amɛn kubewe ngge itsu unum bɛn ivang ani ifɔrha umɛn ivangyɔ umɛn si ihwɛngmɛn umɛn ivangyɔ umɛn aze umɛn ihvengmen umen iba ihwengmen aze umɛn itarwee indzowe unum rimiha ni kuma izarha ukpeng kpeng ri nyaka unga abee umum ikore rimihá har umum ibvuu ifuna, ifunam indɔsa nggu ungwɛ wɔɔ ungwɛ ha imataka, umum iba igha ingbaashe kuma umum iguiben itsɛm unum ka adzaa unum kuma adaka adzaa umɛn isei ku udai umɛn iwura awaka ci ivaa Unga unum si ibɔranga umɛn rimi ba ifai abin awakaci ha unum saka atsuruwanga atsindia ra anang utsindia ka shia ivang yɔ umɛn saki isei si ishi mɛn nu udi umɛn isei kpuru ngu uwɔɔ gɔrgɛ uyei ubin kwɛlɛ kpi uyei koru ubin kwɛlɛ, awuijee num kuma umum igu ibɛn karharha ubiukpɔ uba so nu ubamɛn unum asaka aku ubin kpurkpi unga ka itsire kpɔ anyangwe kpɔ <hesitation> ida unum sa atsur uwanga umɛn udi agoba umɛn iku umbɔ izi na nang ner umbɔ ayei agoba kuma unum sa anyanka iwiwonga nu abina kɔɔ ngge itsu umum nggɛ. a umum itarwɛɛ indzowe unum unum kuma adaka atsu umɛn izarha ukukpenkpeng ri nyaka unga ka bee